भे ग्रिन्देर् औ मोतोर् मन्से थै जै इन् विजेरौ, जै स्पिन् खलम। भे मोतोर् ने रेगुलतोर् थै ग्रिन्देर् ने फ्रोन्त् औ। भेचौसे इत् हस् अन् एलेच्त्रिचित्य् चोन्नेच्त् खलम। खलम ननि उनौ मोतोर् ने स्वित्छ् क, ग्रिन्देर् ने स्वित्छ् क ओन् खलम ब। पेने ग्रिन्देर् ने विजेर थ नै मोतोर स्पिन् द गिदिन्ग्। भे ग्रिन्देर् औ जै थिअ। भिने ब्लदे थ नै कोवर् मन्से थै बिने विजेरौ। मेगम्, पेगम्, बब मन्से बोस्तु सन जै बेके ओन् खलम न ब। भे दोसेन गुर खल ब।